kalok menorot awak tu, tido malam tu yang cukup tu kitek tu tido tu jam sembilan malam, nah sembilan malam tu kan jadi kitek tu tido tu sembilan, sepoloh, sebelas, due belas, tige belas, mpat belas, lime belas, nam belas, nah jadi kite tu tido pas nian sepoloh jam tu be la cokop men ntok men menorot aku kan sepoloh jam tu la cokop kalo malam tu tidoknyo, tapi tergantong sih kalo kitok begadang tidor malam tu paleng due belas jam due due belas jam la cokop la men untok tido tu, dan jugek tu malam tu kitek tu banyak nian keluo men malam, apelagi di jogja banyak nian wisata- wisata padek di jogja tu, dan jugek kitek tu mak mane nyak men nak tido cepat tu dak pacak men tido cepat di jogja tu, tapi men kitek usahakan tido jam sembilan malam, jam lapan malam, jadi kitek tu pacak bangon jam enam pagi e kan, ntah toboh nak sekolah ke kampos, cokop la e tu sepoloh jam ape due belas jam tu tido tu, dan jugek. Men begadang tu kadang tubuh tu kesiangan alasan dak dak ngampos sakit dak sekolah e kan, jadi kitek tu haros bangon pagi dan tid tido lebeh awal eh tido lebeh awal dan bangon pagi, nah tu lah lemak tu. Jadi ek kitek tu lemak men nak ade janjian pagi kan misal e nak ke kampus ketemu ngan kenti- kenti kan ape nak sekolah e tu entah nak mbeli makan pagi- pagi nak sarapan pagi kan, nah jadi lemak kitek tu, banyak jugek pagi- pagi tu makan soto pacek bae kan, makan gorengan angat- angat pagi- pagi, ngopi yo e, dodok- dodok di depan tu, jadi lemak nian kitek tu men bangon pagi tu, tapi men menorot aku jam malam tu cokop la tidor tu jam sembilan malam tu be dem pas tu jam sembilan malam tidor nyo.